Re jwa'n nakin men ncho re jwa'na naka, kanela' moraduza' orega' <hesitation> chole nakinxa yi'n chileancha, yi'n chilita' re la' jwa'ba re- re jwa'na nlikinxa par yo re jwa'na ni mas nzyala nke numena las menrea, mbay na nzo besna re jwa'n thija' nde maska ngomen re jwa'n xijaj ney per na ziatey jwa'naza mas jwa'n blaza nakin men lazmen re'a.